ജാനു ഏന്ന ബല്യദ ഇല്ലദു നദേഥന്ദു പോനഗ ദ്വരദ പിര ഉന്ജി ഗുപ്തകോനേ ഏനു ഹുയേ। ഏന്കു അകോനേ ഇപ്പുന വിസയ നേ ഗുദ്ഥി'തേഛി। ജാനു ബരി അസ്ഛര് യദു ഉലയി പോയേ। ഉലയി ഹുനഗ ദുമ്ബുധ ദിനഥ മസ്തു നേനപു അല്പ അല്പ ബുര്ദിതന്। ജാനു ബല്യദു ബോബ്ബിന പത്തസമ നലു പരഥു ദിനപഥ്രി കേലി പരഥു കുന്തുലു ബുര്ദിഥ। ഏന്ന ഉന്ജി അസ്ഛര് യദു വിസയ പന്ദ ഉന്ജി പേത്തികിദു ലയി ജാനു കുഅന്ധുന അപരുപദ പരഥു ഫോതു ഇത്തന്। ഔ ഏന്ന ഇദി കുതുമ്ബദ ഫോതു അദിഥന്।